Ia, karà kolontsain̈y baka maro, avô samby aminany, samby amatsara izy, samby maha ratsy izy koa, ke any ny nô zeny tsara fihezinô. Avô ny hafa koa tsara ny hainô ke hoe mitomba reky tsy mitomba zen̈y koa matratra kolontsain̈y tsy mitovy aminô. Izy koa areky izen̈y pôsibila, koa maromaro izen̈y tsy pôsibly avô fehinô zen̈y jiàby.